Ho kiti yo ta netan initi ta <hesitation> tanao chinti tá, ta ku liti a va danrao na kuti ta ku linti ha ta xanioti ta kutoni initi ña, xa kuxa initi ta xanioti ha to nrukueo ta nao chinti ta nridajan ne kutoni initi ta ña keati ña tó, to nrukueo a ña na nroxinti tá, kiti nraviyo ngua ke choti chi siempre otu konti yó ngua ne va initi a ngua kutoni initi anringuan kii nrukueo kii kuvao nidania tatu ña kiti nraviyó ngua ke cho initi nó, ta ñajan táta nra kii ña ta chi ta ku tanti ta ku linta tada nguan xao kuentaña ku linti tada danra ña kuti tu nrida netán initi ña ta ku linti ta ho viko ti ta nrida kastonta ni miti xhio.